في عيد ميلادي بحب إنه يجيبون لي <hesitation> هدايا، ليش؟ لأنها بتكون لها طابع شخصي من الشخص اللي جابه، وكمان بتعكسلي اهتمام الشخص اللي جابه لي، فبتشعرني ذلك بسعادة وبتلقى شي مخصص لي، سواء كان شيء يتمناه أو شي، طبعا ما تتمناه ف بتضيفه لي لمسة خاصة، وبتجعل اللحظة أكثر تميز، والشخص أقرب.